Maq arva, et no ku mul jääsiq sääne siski tarkus perrä sis <hesitation> maq piäsiq kuigi väljendämä, et maq olõ üleloomuligult intelligentne pini ja sis <hesitation> äkki minno võetas kohegi tiidüskotussõhõ uurma ja sis äkki maq saa kuigi sääl vä- välendäq toda. Ja <laughs> maq ei tiiäq, mis näq küll sis pääle nakkasõq, aga äkki maq päse vähämbält kinkagi kätte, kiä must arvo saa